ମରୀଶା ଜୀଵନ କୋ ଅଣ୍ଯା ପ୍ରାଣୀଂ କୋ ଉପରେ ଅଗ୍ଡଗ୍ଡଵନ କରିବା ନଈକୀ କୋ କୀ ଉତ୍ତର। ଯହା ଜଟୀଲ ପ୍ରସ୍ଣା। ଅଣ୍ଯେ କୋ ମରୀଶାଂକୋ ଅଣ୍ଯା ପ୍ରାଣୀ ଫାରୂ ଅଧିକା ମୁଲ୍ଯଵାନ ବୋଲୀ ମନେ କରନତୀ କାରଣା ମରୀଶାଂକୋ ଜୂଡହ ଵିଯା। ଜୂଡହ ଵିଚାର ସକ୍ତୀ, ସମ୍ଭୂକ୍ତ୍ରକ୍ତା ଔର ନୈକୀ କୋ ବିଵେଚନା ଅଚ୍ଛୀ। ହେଲେ ଅଣ୍ଯା ମାନେ ଭାଵନ କୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଔର ଜୀଵନ କୋ ସମାନ ଗୁରୁପତ ଦିଯାଜୀବ ଉଚୀଟ।